P' me vivere 'na bella vita significa sta vicin 'a gent a cui tieni, ami assaje. Nun 'o sacc, per esempio m' ven in mente mammà, papà, <hesitation> oppure coccrunat, 'e cumpagn meje, 'e cugin meje. Oppure sorem cu 'a creatur no? C' sta 'a creatur dint 'a cas. 'A piccirell. <hesitation> 'A vita è bell quann staje cu chi ami e quann tien 'a salut. Chell 'a salute è primm 'e, primm 'e ogni cos. <hesitation> Che stai buon. Poi secondo me è importante, <hesitation> pure <hesitation> pure <hesitation> p- pe avè 'na bella vita, accettà se stessi, a essere cuntent nu ppoc d' 'o, d' 'o percorso che uno fa e 'e l'impegno ca c'mett e aldilà poi della vicinanz e d' 'a cunuscenz d' 'a gent no? Una sta buon e ten 'na bella vita pur se s' sent in pace cu se stess. <hesitation> E quindi p' me 'a vita è bella quann, quann è tutt luminos. <hesitation> è bella quann pur vir 'o mar, vir 'o sol e t' può godè piccole cos. Chelli cos ca uno quotidianament nun c' fa caso, però ci stanno, c'hanna semp stat e uno va 'e pressa e nun s' rende cont. <hesitation> Eh però pò quann t' firm dici vir, 'a vita è bella p' chest, p' chest pecchè uno è fortunato, è fortunato pecchè 'a gente soffre, <hesitation> sta male e invece uno Nun s' rende cont cu 'na fatic, cu ca si ten 'na fatic, si ten comunque 'a cumpagnia e l'ammor d' 'a famiglia e d' 'e cumpagn <hesitation> è già ricco dentro